Lah yih rih lo guihdxi astáh núhun dxian shín cahyihra costumbre tradiciónraa nin núhu ríh san baltazar chichicapam, nin náha nin más importante slóhon náac. fiesta róho ni ruhunrabah lah yic lóho guidxi náha fier, feria anual nin ruhunrabah lahayi ríh festjar lája rey baltazar, nin náha lah yi ríh, casi si buehen. gadzóhobah tih yídza chin rahca la´ñi laha yih ríh, rdzáhalohon digamos desde lóho posadaraa desde el dieciocho de diciembre digamos dzalohorah posada. tuh posadin lahay ríh riáh riáhraa dxáhanin ruá yídzi bwín riahaneherabah dxáhanin raa, ya náhan tuhbi fiesta digamos par este garaloh tih ra bwín nin shcadxi chéhe. cheheguin convivir tuhbi carrí, cun familia cun garatih chehé chagaruah bwín, lac rah dxáhanin dziahanrah posada rachxí riúh ya este dzigah ñáhaan náac náh. garalotih bwín loh guihdxi náh invitado par este tuh posada lahyichxí del madxíduhu chxiudsha gúhun tuhbi posadin ya shcádzin cháhan náh por ejemplo. guhunan invitar lac rah amigo rahpin yóho chóhoranuh Shídsha ya lahayichxi este volunta voluntariamente lác rahb bwínin nin nahpa posada rugahda rugahdarabah tuh comidin despues de tuhbi rezón ruhunrabah rezar. par lac rah dxáhanin ya este chalóho rezo lah mayoría bwín ruhugahdarabah tamal ruhugadarabah pan cun nzia´ba o chocolate lai rih mas tuhbi shman dshénah. rahca posada ya este chin chalóho posada, chin lúlchximah posada náh este veinticuatro de diciemnre nin náha navidad nichxí náha tuh fiesta róhoruh nin rúhun este bwín. nichxí náha lulchximah posada nin rahca el veinticuatro chxí chxí náha chin rianéhe riúhrah dziahanra padrinu riuh rah este, padrinu yáh guídxi shñíhirabah náha. náha tuhbi grupo binshtuhbiraa porque la mayoria nin riáhara este lochxí náhara binshtuhbiraa padrinu yáh guídxi núhu este madrinaraa nichxíraa shdxíyih láha tuh. padrinuh nin chéhe ché chéhe chxíyih tuhbi tuhbi yáhga yáh guídxi riahcxíyiran guhla yáh guídxi este Ya nin rahca encargar madrina náh gudzúhu cha´yin gudzúhun adorno, cun globo cúhun este dziáhanraa este adornonraa, cerpentininraa, shíca regalogonraa, ya chin chéhe. dxiáharaban, como ríh siempre náha costumbre guáhrabah tuhbi muedxínan tuhbi dxídzinnan tin este guéherabahan láhyichxi ya garáh guéhla nin riazírabahn rzíyigah. este riarah garatí padrinu cun madrina tin riáhan rdzuchayín par este guiriahan tuhbi recorrido nin riáha lahyi ríh lóho guidhxi chalóho recorridochxi. ruhunrabah invitar lác ha lác rah padrino lac rah lóho tuh comida ya despues de nichxí riáha bado´h ñíñuhun, láhachxi náha nacimiento, láhachxi rá láah bado´h ñiñúhun. chalóho gahca las doce buen bah ruhuninrabah este shí gachidaunuh ruhunirabah nzia´ba, ruhunirabah chocolate café, cun este tamal rah nin náha nin casi puhur ruhunirabah. lohora posadindza, de lahayichxí shdidxí veinticuatro dzéhelagah año nuevo, lahi lagachxí padrinuh gahca nin náha ni guáha el nin náha lulchxímah posadin yídzi gahca. bwínchxi rahca este shdidxí yíz cu´bi Ya lóho yíz cu´bichxi gahca dzxigah gucah riá riá yáh guídxi cun padrinuhra recorrido gaduh gaduhubi guihdxi, gaduhubi lóho guihdxi ya este desde láhayi láchxi. rdzáhaloh este digamos feria nin náha rachidihinuh celebrar laha santo patrohonuh rey baltazar, de láhayichxi em este rdzaholorah rdzahalorah festividad lahayih ri lóho guihdxi. digamos desde diciembre rdzahaloho este la´ñi láhayih ríh digamos se puede decir ya este nin ñáhaan el primero chxí náha este digamos rdzáhaloho rdzáhalodzacah fiesta. lah yíh ríh lóho guidxi este, el dos riu este riurah torneoraa madxídu fut bol, basquet bol, voli bol, garatih este deporte nin rahca ríh practicar riúhra este premiaciónra. ah garatihraa lugar nin chúhu femenil varonil, garaltih nichxí riúh, ya este dependiendo fecharaa núhurah, núhurah este fecharaa nin náha madxíduh chuhuraa baile, chúhurah. este conviteraa chuhurah jaripeo porque néhe laha yih ríh riurah jaripeo Emepezando desde el tres, tres de enero shbuéherabah tuhbi convite, convite lohochxí este rianéherabah lac este, bwín róho raa bwín róhoraa tin gudxiáharabah. rianeherabah tuhbi grupo especial nin náha bah dzéhe grupo lóho tuhbi camión, báhñídxiuh lóho convite lahayichxí la mayoria, la mayoria bwín, binshtuhbi, riáha lóho. convite chxí pur anzi este, rihún ambiente riuhun este siempre chin chalóho tuhbi convite buenbah lo que náac siempre ruáhan náh este chalóho convite ruhunrabah. tuhbi bailen chalóhon garatih chalóho chéhe bwín róho recorrido este, ladah guihdxi chalóho este gadzínan astáh náha ruá ruahpa guido´, ya horchxí salóho tuhbi bailehen, astáh gudxiahara garah garahtih bwín, nin gua´, guánahala láha bwín róho, garah guéhla el cuatro de enero este, dzichxí gahcadza shbuerabah tuhbi calendra per mas. diferenteruhn per masomenos nuhuruh ay pah ay pah ruhu riadzabwín lóho lóho calendra, calendra dziáhanan riáhan ay náhan dzigahdzi bwín róho bwín róho chiopa dxi. nin riáha ya en lo calendra dziáhanruhdza shica rah riáha, ya dzihcxí gahca dza este. Chalóho calendra riáha garatih bwín lóho dxiáa par este, uy baile ruhunrabah baile, ya garáh guéhla nin náha el cinco de enero este, dxíchxi. náha shcá rucaha dxirahbah tuhbi cashchxílli este lahayih ríh ruá guido´, lóho parque tuhbi cashchxíllichxi este dzalóh dzalóh fiestachxi cun este. cun buidxiraa buidxi nguhlaraa nin este náh shbbueradzabah nin náha par fuegos pirotecnicos shbuerabah buidxirachxí, chxiucarah gui´dxa rah nin shñíhirabah. dzalóhon dzigah mas las diez o ocho de la noche ya hor ni dzalóhon guica´dxí cashchxílli náha mas las doce en punto de la noche tin este horchxí náha las. tin las docechxí nahala este dxí láha rey baltazar digamos ya el seischxí este náha dxí láha shcháhanin nuh láhayi rih ya el seis chxí dzalóho jaripeo, rdzalóho. jaripeo láhayih ríh lóho guihdxi este, riáha riaha este dziáhanraa gun riuhra torneo de presidentes, riúhra este gun profesional raa nin shñíhirabah dzian rah Dzianrah gun, gun gará nedza radzin neherabah layih rih, ya este rialóhon astáh feria chxí rialóhon astáh por el doce rialóhon dieciocho de enero per entre. entre jaripeo, entre baile garalotih riú casi siempre el siete riuhra este bailen raa este, nin náhara madxiduh par binstubirah buihinraa nin shcadxi chéhe. gacadxiahgah este gruponra nin dxiehnerabah núhu vueltah ríh banda rirah gruponrah este